Setelahkulu salamou woh sike paar ki wewene itilah woh ika wengeng kumou supaya si eki waku weweano ampit ma- ma masawa- sawang nyaku mapayang.